पोलो अपना गाधी बाबो होतला नहीं ती अस्ट्रेडिया में भुनने जाई। भाज रही होती ती ता वहाँ जोईने बेरिश्टर की पड़ाई कोर रही हो। जी आपना <hesitation> पुर्या कोसले इंदोर जाई उसा पोल। देश मा पोल जमाना मा विदेश जात रहते हैं ते पोलो अपना गुटले। बाबो का अस्ट्रेडिया में जात रही होती ती मा घणपेट बाबो को आए। ती इंडरा काजे बापडा काजे कालो कुली कालो कुली असो को है।